Ireo karazana zavamaneno izay fantatro dia misy ny sodina, aponga, ny gitara, ao ny valiha ,ao koa ny kirintsana, ary misy koa ny amponga.